ഏന്കല ദിനല തിന്പുന ആഹര പദര്ഥ ഥോത്തികേ ദന്യ। ഐന ഓ രേഇഥിഥു മാന്ഥ സേര്പഓലി പന്ധിന്ദന്ദ। ഭോത്പോഥ ആഹര ഥോത്തികേ സേര്പഓലി നേത്ത നമക് രഗി। ദോസ, പുക്ക, ജോലത രോത്തി, അവൈനു ഥുക്ക കദ്ലേ നേല। കദ്ലേ ഗോധിത ബ്രേഅദ് ഉനില് മാന്ഥ സേര്പഓലി അന്ഛനേ। ഊര്സുന സേര്പഓലി ഊര്സു നമക് പീരേ ബലേന് പരന്ദു। ഐന തീക മാന്ഥ സേര്പാതി ഥിനോലി അന്ഛനേ മദ്ദിഅന। തിന്പുന ആഹര പദര്ഥ ഥോത്തികേ പന്ധിന്ദന്ദ ഭ്രോവ്ന്। രിചേ ന സേര്പഓലി ബര്ലേയ് ന സേര്പഓലി അന്ഛനേ കദ്ലേ। ഐന മാന്ഥ സേര്പഓലി കദ്ലേ, ഗുദു, അല്ഥനേബിഥു। ഉനില് മാന്ഥ സേര്പഓലി ഉനില് മാന്ഥ ആഹരഗേക। ബൈന്ക വേദ്ദേ നേത്ത ഏന്കല വിതമിന പ്രോതേഇന്। മാന്ഥ ജസ്യ ഥിക്കുന്ദു। ഉനില് ഏന്കല ന ആരോ। ഗ്ദിഅന വേദ്ദേ രേഇഥിഥു ഥുവു അന്പുന്ദു।